الاثنين السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع اثنينهم شي ضروري ما يصير تقعد تقول أن أنا بركز على نفسي وما يهمني أي أحد، ولا يصير تقول يهمني الناس وما أقدر أركز على نفسي... اثنينهم مهمين.